Da anisany soa sakafo ny olo a Norvezy agny da itoy zany ny anaran'ny hanindreo agny misy ny antoandreo hoe faricale, misy ny le ragou d-oignaux norvegien.